að fjalla um söngleikinn Matthildi sem frumsýndur var í Borgarleikhúsinu á

takk fyrir söngleikurinn Matthildur hann var frumsýndur í London tvö þúsund og tíu eftir þá Dennis Kelly og Tim Minchin

sem kom út nítján hundruð áttatíu og átta frumsýndur í Borgarleikhúsinu á föstudag í þýðingu Gísla Rúnars Jónssonar og Bergþórs Ingólfssonar og hér eru öllu tjaldað til já heldur betur þetta er eiginlega bara stórsýning á heimsmælikvarða

og fleiri svona stöðum þar sem svona

stórar sýningar eru settar upp og mér fannst þessi sýning ekki gefa svona stórsýningu neitt eftir nei og þetta svona bara áfram á tónlistinni þetta er ekki

stundum er með söngleiki að þar eru langar leiknar senur og svo brotið upp og þetta er eiginlega þannig að þessi svona söngleikur er er nær kannski

Opera eða jafnvel bara óperusýningum heldur en kannski

eins og þú segir þessum söngleikjum þar sem

fólk brestur allt í einu í söng þarna er tónlist undir töluðu köflunum og tónlistin reyndar kom mér á óvart vegna þess að ég hafði aldrei heyrt hana og þekkti ekki þessa tónlist en það kom mér á óvart hversu grípandi hún var og

sagan svona falla að þessu formi það er eins og svo oft í verkum

undirliggjandi grimmd

þetta fjallar um hina bráðþroska Matthildi sem elst upp hjá afleitum foreldrum svo ekki sé fastar að orði kveðið og þarf svo að fara í skóla hjá hinni hræðilegu

hvernig mjög áhugavert að tefla þessu tvennu saman af því að þessu svona

þar sem allt er ömurlegt þetta er í raun munaðarleysingjasagan

grimmd ná ágætlega saman nú boðskapurinn í verkinu sem er annars vegar að standa með sjálfum sér og sýna

hugrekki og hins vegar að líða ekki óréttlæti hann á líka ágætlega við

í þessu risastóra formi hann á alla vega mjög mikið erindi stendur og fellur með krökkunum sem eru þarna í aðalhlutverki þetta er sextán manna hópur sem skiptist í tvo hópa sem skipta með sér sýningum svo eru þrjár stúlkur sem leika Matthildi við sáum þarna þau eru náttúrulega alveg einstök þau standa sig alveg ofboðslega vel og það eru reyndar sko stundum er eins og fullorðnir séu svo hissa hvað börn standa sig vel í leikhúsi og það er í raun svolítið skrítið vegna þess að bæði eru krakkar náttúrulega uppfullir af orku þau eru alltaf að leika og spinna og búa til

svolítið bara í þessu formi þau eru miklu fljótari að læra utan að heldur en fullorðnir

svona ýmislegt sem krakkar sko geta og gera eðlislægt sem hentar

ég er ekkert að draga úr því að þessir krakkar sem eru valdir úr sko minnir mig tólf hundruð barna hópi standa sig alveg óskaplega vel og bera sýninguna uppi að mínu mati þó að fullorðna fólkið standi sig líka ljómandi vel en þarna er það þetta sem að maður bara einhvern veginn dettur inn í þeirra

þeirra færni já og hlutverk Matthildar er mjög krefjandi hún hún sko er með langar bara ein á sviðinu hún leiðir

leiðir hverja senu á fætur annarri og hún er með mörg

og pínulítil og þá var ég bara með tárin í augunum af því að mér fannst hún svo æðisleg já aðrir leikarar Björgvin Franz Gíslason hann er hérna í mjög bitastæðu hlutverki sem sem illræmda já það er náttúrulega hefð fyrir því í Bretlandi að karlar leiki svona þessar groddalegri kvenpersónur í Björgvin Franz

fjölhæfur leikari og hefur leikið mikið fyrir börn í gegnum tíðina og mér fannst hann

hefði alveg mátt vera

hans og hreinlega leikmyndin öll er svona yfirþyrmandi og stór og svona hræðileg og hættuleg svo er svo er stundum eins og Karítas

hreinlega já vantar kannski meiri háska þarna það vantar meiri háska finnst mér sem ég veit að Björgvin Franz sem

hefur sýnt það í ýmsu sem hann hefur tekið sér fyrir hendur að hann á það alveg til en

þetta er kannski bara spurning um lögnina að menn vilji ekki ganga of langt í að hræða yngstu kynslóðina eða hvað

svo er náttúrulega spurningin um það að börn hafa svo sem ekkert mikið á móti því flest hver að láta hræða sig aðeins en kannski talandi um það yngstu kynslóðina

klukkan sjö reyndar ekki hálfátta eða átta

sjö og eru til tíu og það er ansi

drjúgur tími fyrir fyrir krakka allt upp að átta níu ára sko einmitt

danshöfundar þau eru mjög áberandi líka í þessari sýningu og hann svona hefur lyft þessu formi svolítið upp fyrir okkur Íslendinga já mér finnst það og ég er mjög hrifin af hans verkum Akureyrar hann gerði líka

bara svo nokkur dæmi séu tekin það sem það sem hann gerir eitthvað svo stórkostlega vel það er að búa til þessar erfiðu og krefjandi dansa dansa

veginn öllum líkömum og krakkarnir ekkert síðri heldur en fullorðnu dansararnir í að búa til þessar hvað á að segja bera þessa flottu dansa sem hann býr til og það gerir það að verkum að heildarmyndin er af ofboðslega færu

leikhópurinn er ofboðslega fær fjölhæfur og svona margvíslegur en geta allt og það er svo gaman fyrir áhorfendur þegar sú tilfinning er hefði kannski mátt vera aðeins styttra kannski aðeins meira ógnvænlegt en engu að síður góð skemmtun frábær skemmtun

kærlega fyrir komuna Brynhildur það má lesa meira um hvað Brynhildur hefur

punktur is en þættinum er lokið í kvöld verið þið sæl